kawin tu dak soal cinto bae, tapi lebih tentang kesiapan samo kecocokan kito samo pasangan kiti, mako nyo sebelum kito memutuskan untuk habisin hidup, se- samo seseorang tu penting nian kito tau istilah nyo tu bibit, bebet, bobot nyo tu bukan hanyo dio tapi kelaurgo nyo itu pkito pelu tau latar belakang dio tu kayak gimano, terus ngapo keluargo tu penting kareno ketiko nikah atau kawin tu, kito ni dak cuman nikah samo dio bae, dak cuman hidup samo dio bae, tapi kito jugo dengan keluarrgo nyo jugo kek mano kito berinteraksi. itu semuo berpengaruh samo hubungan kito nanti kalo nikah gitu kito jugo perlu kebiasaan dio tu kayak apo, pola piker dio tu kayak mano, tentang dio maso yang akan di maso yang akan datang semuo ni bukan untuk cari yang sempurno, tapi tu kito, kito tu perlu menyatukan satu pemikiran gitu nah buat kedepan nyo buat hubungan rumah tango. Biar awet tahan lamo gitu kito kawin dengan pasangan kito tu, bukan untuk se hatri duo hari setiap hari kito nengok muko dio, ketemu dio, samo samo dengan dio apo apo dengan dio jadi penting nian sebelum nikah kito harus kenali dulun pasangan kito tu keluargo dio kek mano, terus latar belakang keluargo nyo kek mano, sifat asli dio kek mano, jangan sampai setelah kawin baru tau sifat asli dio, tau sifat keluargo dio, takutnyo nyesal di belakang, jadi sebelum memutuskan untuk kawin tu ado lebih baik nyo kenalin satu samo lain.